الصراحة أحب المجبوس، طريقة التحظير بسيطة، أول شي تسوي الدياي واللحم والبهارات العمانية مثل الكركم هيل والجرفة وتخليه لين اللحم يتنكه بالبهارات، بعدين تظيف ما يكفي من الماي وتخليه يغلي وتظيف الأرز وبالعافية.